Bazaara bangye abunyine, ndahamya barahika nk'abiri nabataano kandi tindakira kubareeba. Kyabaho tukabonana, tureebona nka mu- mu bwire bwa bw'ekibanza, nohiri, obundi haahariho embaga z'okugiitwa ninga hariho orufu ninga hariho e- ekiteerane ky'ekika, nibwe tureebona konka titurakira kubonana.